<hesitation> Sakafo mahazatra mahatonga alerzia zao a, ohatra hoe reny hazan-dranomasina ireny, ireny tena matetika betsaka mihitsy ny olona tsy- tsy mahazaka an'ireny fa alerzika amin'ireny izy, ohatra hoe ny crevettes, ny drakaka, trondro, de misy konko zao a ohatra hoe sôkôla ireny zao misy tsy mahazaka an'ireny le olona.